Au hi gitar. Te gitar ia so na tanolin so na ta maldois fa. Talin kada ne de tanoli so na kada ne'e ita lima ku'un mai senar a fo nggun na sesuai no kunci na boma ta talalu matua ma ta talalu mabelanfa de lo ita sanga lobe, teu ibadat bo bisa tinin.